समा तो सबसे बड़ी चीज है कि समा करना वालो वेक्ति गल्टी करना वाला से समा करना वालो बहुत बड़ो रहे। पर हर चीज को एक वो रहे कई कि कौन सी गल्टी का लिए समा करनु चाहिए। कौन सी गल्टी न का लिए नहीं समा करनु चाहिए वो सबसे बड़ी बात रहे। कि वो को मुद्धो रहे कि का की बात का करनु चाहिए बच्चा रहे कुछ गल्टी कर रहे। बच्चा नादान रहे तो उनका अपने समा कर देवा है और करनु भी चाहिए। और कुछ लोग बड़ा रहे समत्दार रहे समझिन गल्टी कर रहे। तो उनका समानी करनु चाहिए उनका थोड़ी शिक्षा देनु चाहिए कि भाई आग कालिये तुम आशी गल्टीन मत करजो असू।